Oza ni ya, ya neno ya shomotu ni owuso gyo ngna ha agye neneshi obobo togwo, iyo shi, gyoshi yiso vo ogwudu ne gwutagye anugbebegya. iya shonya hi iyi, aba biso, aha showuso iye, showuso iye vowe kikyekwowo, vohee kikyewowo aba gowuso koboba, ababowuso. iya bowuso, anuyabanusi nye ka babowase, ba bipu kowaso boba, bipukowuso boba, abibashanu ye. ba shotunehe danu. ni oya ha giso ipu kawino kolayi kpawine koshan neneshi ni, ashaniye, abo, abo, abo boba aba bose wa owuso na yeno, na wuno neshi, owuso na yaha shagbayi kpo. olowyi eshi, owuso na daha oza naba re keno kikyeni, veno kotokpokyi pishi ni eno ya kagye, ha ba bose wa, owe ni woule bibi owuso ma ka ya havanulo, owe ni wowe neshi owuso na havanu. Owuso-o niwino kogwowe ebe ni gbowe lo ni na gwowe, owuso ni wi ko, ogownu ebe ni ofonu gwuni ma gwofunu, ababo ikweyi koza gogo-ogo ni ya gboga gye ese mani, ni owusi manigmadia shabo kawo monye kwoto. owuso nangmaha shaho kawibiri, owuso nangmaha shabo ka wibiri, owuso nangmaha shabo kase ni ba ma mo aka aye gohobo lo, owuso na yokoha yishi ishinye, ishinye owuso na ya shabagye komene, owuso na ya shabagye koneshi, tikpi ko lamu oni abose, ar omi abose voda tikpi kowuso baba aki ba koka gbayayi koza ni yi lahabo ipu ko yigye kaha kikye kpa ko yohoha ni itikpi ka konu oni agyo ko ka, koka ayeye out kaha wowe kponu, ahose anu ya ga kyak ototukpogyi. ami ya shimyawo. oya yoza rore okwoshi ami ya yese ya yafo, ya yo mani anu ya yo mani ami iya yomani tikpi ko lamu oni gamu ko ya zarore ga shinyawo ga gwinye. Ogyogyi oni hagwinyi. anu kpo za rore ga hagye, ebe ko roza, iya ga yigye roza, foza ra, foza ra tikpi ko lamu oni, iwa kpo shiye shoko, ko shiye ni shoko ikpo kpaba wo likpo, iya bose to iya gahi oma akadami mo, mowahi, sowa, owuso nibiya ga, na biyu wa neshi, iya mo lishotunehe kpowuso boba. Tikpi ko lama oni iya bose, bose iya wesa, iya wino kpa wne ni ya wa mafayi laka oza shi n anagye kikyelowoki ni iya wa, wa togbogba, wa towanya gwase ka ninokpa ogbogba, awayenehi naba yoko dudu ni tiyika ogbogba, tiyika ogbegba, tiyika ogbogba ayeye, agatabo, ipu ko kpa kabo tota, ishiya gifu ko da koza fafu, kpayi leke tukpa yogwu kiyeha, afowoza, fowoza gbishini in, ishi ni ko gyiso inokpa ya, aki gyiso ki wole, oki ya kadawo onowoho wole wa, ikishanyawo gulinye. iminyo, mani oni vewe kowuso boba ni ba me weseni iya gale owuso kiya yu yagde kpotu mene. Ne iya gale karatunehe, iya koza nye ni yafa ya, owuto ya yu ya gole kpotunahe, iya mojije ya webido, iya mojija ya webilo, iya mowuso ishotumehe dewo. oza ni yawozan kebi nateji ese, owubibi na tateji ikweyi kposhi, owuneshi natawole, vowe kalamu oni eno gyosha, owo ikpokigye nabaru ni, abaye ba ngo kpa kigye kaha, ba lo ataba kahau ba woda kobowuso, awa bawuso, aha figye, ahatigye ahafigye. tigye. figye. oza i waho kwu, ada kwu. Tikpi koni aha gyo gyiso ebe koza fofu, ha ki kpiyika bagale, agyo gde, ki ba ga bagye, bagye ha ki roza shinyawo gwinye, ko go gipa koda ya toshi ogwudu ko ki gwutagye aki ba showuso iye, shanu iye, shanu iyu kweyi koni ashishi lebiyo nu ipu kese mani loni, ba shotunehe danu. ba shotunehe danu, bowe ki gye wowo, vowe ki gye wawo, vowe ki marigu tata, vowe ki narigu tata ni, atakweyi, ha koka gbayayi gbishini ola yaya nano ke bize. Aki ba bamo, owuso na ya shi ni ameno kowiki ipu kowine kokyi ipu kawuni koshu kikpiya, itikpi koni ogyo gbolayi ome oyajoje ipu kese mani la, ogbolayi lo ojoji ho no ya nye wo gbayayi. Mani oni eno ozani i ya ya eno ikyeni kpowi ki, ikyeni wiki, ikeyni owike iya yipu koya mani iya yipu ko ya mani, iya ya yipu ko ya mani iya ba, anowuso naba bami aba ba, ikweyi kiyi ka haki lalo aki ba ba, ikweyi kayene kaha, aki ba ba, ikweyi kawene, hutada kaha, eki ba ba ikweyi ko kpagye mani owuso ma yoha oneshi. Ipu ko kpagye mani, olusona yaha oweshi ipu ki kpagye mani owo owo aki ba bowuso ikweyi koda kobowuso, awonogbo ni hipu ko da kobowuso ni, ase ni ba gbome aba biwa kadaha ni owuso ma dawogyo gye owuso na dawo gyogye oza nabiwa ana nyalo, tpu konyokya oluwuso rayigbne wa nya owuso nayi gbawa, owuso boba, inarigu naba ta ikyeni owiki, ikyeni owiki gbishi ni abipu ba ga ni oma, adohe owuso na tahabo.